Ia, koa ny ndrô Ôsitiraly ndreky <hesitation> karazan̈a maro zen̈y resaka sakafo amin-drô ten̈a karazany maro fekiny e. Baka iô amy izay <hesitation> man̈ano resaka barobeky zen̈y rô, man̈ano resaka ino fivolan̈ana izy. <hesitation> Masano resaka <hesitation> raha bôka amy ny ranomasiny àby io zen̈y, zen̈y koa zen̈y mapalaza ndreky mampiavaka sakafon-drô.